Hioko'i bo husiri haia oiraarei airaarei oo'ore pirio ko'e piro rere'aa- hararoo bobogi'ii bisio pita airaarei enimol piri hioko'e. Aree'ita roga'a roo'ore uta'aha soobeasoo'ita, bisio bo tabiri'oro hurabaa roira'oro hurabaa peekira o ta ubararibohara ko'e soobeaso'opa uri'ohaaroerii iiraa ke'esuu. Roo'ore ke'esuu roira uta'aha o pakasua soobeasoosii bobogi'ii bisio huraebaa botabiri'oro- botabiri'oro roira ruupeepitere hioko'e ta ubarahuara hioko'e abai kasiba sa soobeasoo- ha'aroeri roga'a soobeaso- haa'orei ke'suu pakaabu hariepu ii'oo ko'e roo'ore ke'esuu kato'oroarei ha airaarei pirio airari bisio pita aasuupiri bo tabiri'oea iipii piro ubararibohara haia uka tosipita. Ori'ii'aa oo'ore bo tabiri ua kasiebohara ea'ure o soobeasoo oru oira bisio ai'o hurai karariua karoou bo rukutu oira hioko'e ua aari roga'a hioko'i keoro repuhara roo'ore bogi'ita. Ii'aa hioko'i a bisio kekeaba bisio soobeasoo ii'aa soobeasoo'ita, soobeasopiri bobogiarei ii pirio ii taatario, aira ko piro <noise> iisio ebuhareeroo bobogi'ii ke'esuu haia oira o oasuu pakaaburo o bisio bo tabiriro'erea hurabaa haia eipa'oo eipao'oo ore'ooe kato'ororei roo'ore aasuu roira hioko'i iiraa ta <noise> soobeasoopita keke- hareeroo bo tabiriro'oro hura- haabohara. <noise>